<hesitation> mal kamanka̱ wul me jwe ɗe pa ko iljwe a ma̱ wutsi a lubii go, mal ɓotl mansi ilgwe laki yek a wule mal ɓotl mansi go yek ɗe, ase go ka̱ na ɓulti mal ko da ta̱ gwa ka̱n kum ɗe hal ta̱ nak yenki na̱ ilgon go ka yeni wo maza maza ta̱ palte tukaal gwa ka̱ wi ko kuma ta̱ bal ma apti to ama mba̱la mba̱la wo mba̱la ka̱dla̱n mba̱la wo ka̱dla̱n ka̱n, ko da ta̱ ten bal tantu ka̱n, kume taɓa ta̱ ba̱ to ten bal tantu go ta̱ na la̱ti a ta̱ na ɓulma̱n ilgwe ɗe pa wo ni tet wu dik ti so, ama mal wo ham lugwe ɗe pa wo ma̱ mbi hwa wa go yek ɗe mal wo ta̱ ɓa ɗakci bal tantu go na̱ apti ka̱n a ta̱ ɗakci, sabona̱ ma̱lla̱ tet wu a lak a̱a̱ a lak <hesitation> mbiti to yek laki yek a wuli ɗe mal mal ɓotl mansi ɓotlka̱n ga̱ mal wo ten pili ka̱n ni, kume ta̱ te ka̱ lu gon yek gaa nak gatlit mago ta lak yal ama mba̱la wo nu ka̱n ta te a ba̱ ta lak yal so, to kaga na̱kwge ba̱ ta̱ lak yal sowu ase ma̱lgona yisiti lu so. kum ɗe ili a tlot ma wu a tlot a tlot ka̱ li, mal wo nige ka̱n ka kumo ta̱ kul wi to kulu gwas wu a laki ki ɗe ka̱ na ɓalti gwas wu ka lite na̱ apti yek mbi mal ge ye a pa ka̱ lak yilla̱t ka to kaga go ɓotlka̱n ka̱n, ɓotlka̱n ga̱ mal wo ham <hesitation> man man kangwe ɗe pa mbala̱na dla̱m wu mal ɓotl man mba̱la dlenti nja ka̱ so pamma, a kota̱ tla ka̱n ko gwik gwi ta̱ la̱t a̱a̱ ɓulma̱n gwasi ten ti wo ta̱ mbuki ama mal wo ta̱ yedde ta̱ da̱ki na̱ gwisi so ti wo nige ka̱n ta aɓi nige ka̱n ta ba̱lki lu pamma ka po yenti so pamma yek ɗe ɓotlka̱n ga̱ mal. Kota̱ kol ka̱n suk agwagwa ma wu kol ɓotl man agwagwa domin kol wo ti mago na̱k ga̱ mali ka̱n nige ka̱n ta kuli aka̱ aka̱ yis lu to go ɓotlka̱n ka̱n, ba̱k da̱m nak mal so a ba̱k da̱ na̱ mbala̱ so, wul a lak mbiki aka̱ giɓi teki ki na̱ ngwe aa dla̱mi ta̱ yilkeni kumi yauwa sa̱ kumi wugo ka mbi ma̱lgwe ɗe pa wo a zik ang wu, to nu ka̱n ɓotlka̱n ga̱ mal suk mba̱la, mba̱la ɓotl man mal ko iljwe ɗe pa a ma̱ wuta̱nsi a lubii wu mbala̱ botl mansi ai mal ɓotl mansi, to ta̱n giɓa̱n ɓotlka̱n ga̱ mal, ta̱n pa̱la̱n ilgwe <hesitation> yillani ɗa̱ka̱ kangi ka̱wu, ko kuma ilgwe ɗe pa wo sa̱- sa̱- sa̱- yemini asa̱n ka̱wu, mal wo ma̱n ɓotlka̱nka̱n iˈe to ta̱ nya zini ang.